Oyi dia ho sanu sanu a sunu nɛ han a danza nɛ a boni wɛ wa han danza so boni ma tete don to han danza so nɛ a wini nini ho han pɛ'ɛni wian a uwa wɛ wa a we nɛ a mu bera a ci a ci a nɛ amu we zozo